عفوا <hesitation> ولا يعافيج وين أقرب مركز شرطة من هني؟ أبي أعرف أقرب مركز؟ ما أدري وين يمين ولا يسار أرجوك دلني عالاتجاهات.